يا ابوووي الف سنة لوره ده انا هشوف الي محدش هيشوفوا هدور على جدودي وجدود جدودي واعرف حكايتي ايه من البدااااية لحد دلوقيتي